କମଲା ରଂଗ କା ଅଚ୍ଛୀ ସକ୍ତି ସାଲୀ ଔର ସକ୍ତି ସାଲୀ ରଂଗ ହୋଈ ପାରେଂ। ହଲାଦେ ଔର ଲାଲ ପର ଯହାଁ ଅଚ୍ଛୀ ଧ୍ଯାନ ଆକର୍ଷନ ହୋଈ ପାରେଂ। ଜାଏ ବଦ୍ଧୋଈ ଵିଜ୍ଞାନ ପନାରେ ଵେପର ହୋତୋ ହୋଈ। ଲୋଗୋଂ ମାନେ ପ୍ରାଯେ ତୋ କମଡା ରଂଗ ଔର ଉଦ୍ଜୋଡା ଖୁଶୀ ଏବଂଗ ଉସ ଚାହା ଜାନା କୋ ଭାବରେ ବନନା ନା କରନ ଦୀ।